dursaa makka atin barefenoo feet ilaltaa taa emailii, malaat makaa dargeet detee baresitee baree ak mesagii naam dufee isheen kulii duub ak cholee ishentii, duub akdansaa jirtii.